<noise> Petha ni njicha iye, lakini kwape petha yarima pho kila kindu. Kwahirima ighira petha kunaghera furaha kwahirima hughire furaha kunaghira petha. Kwahiyo petha iyee ni njicha lakini nikwambie petha ni kila kindu. Petha ihere mephokila kindo lakini ighere muhegwa he furaha. Petha ni petha na furaha ni furaha. Haghire mndu aghire petha lakini haghire wofuraha, haghire mndu haure furaha haurwe petha. Kwai- kwai furaha hierima hee petha iherima hee kwafuraha kwaghira petha, kwaghira mvemura mwana khoghire furaha. Harima gwire furaha kwaghola- pe- kwake kwaghora petha. Kwahiyo petha ni petha, na petha hiyo wairima ighwa kila kindo. Na petha hiyo hiyo yarima hegwa furaha. Kwahiyo nifindo viwi tofauti kabitha. Petha ni petha na furaha ni furaha. Nakwerima ighira petha kunaghira furaha, furaha ni furaha na petha ni petha kwahiyo findo fili- findo fiwi tofauti kabitha fiatemea navyo kabitha.